Oimeko eh korriente pegua itaku imboakua, kua oyeporu ipuere vaera omboaku kavi täta jaku kavi oyapo kua ipuere vaera eh o yau yau vaera itaku kua omboaku kavi yae kua itaku jare jukurai oyeporu